عشان أغلف هدية أول شي أختار الورق ورق تغليف مناسب لحجم الهدية، وبعدين أقص الورق بحيث يكون أكبر من الهدية بشوي بعدين أحط الهدية في وسط الورقة وأبدأ بطي جوانب الورقة نحو الداخل وأمسكها بيدي، أستخدم شريط لاصق لتثبيت الورقة وأظف شريط أو زينة فوق الهدية يا سلام.